<noise> Mazina day da du nin boro foyaŋ ni di iga kwattoi iga niisi. Boro foyan ga kway kemis yakine kine ima iŋgay no mazina safiri, ayga kotto ayaga niisi ayga day da sauransu day ni dii boro foyan ga kway kemis ga. To boro foyan mo igwanda hari kan iga te, boro foyan mo sanda di mazina ni di yakine boro foyan niga di iga sundu za ka zuu ki sobay ka ka maso-maso, boro foyan niga di iga te yadin, ima ne mazina go ayga iri ma maa ni sundo din kayna ayma zu. Boro foyan mo ima kway ki safari keki don lalurar wadin kan duway don yin mazina do niga kwatto niga kisso akan mazina da mura kan du nin Nima kway ki ne Imani no safari Nima di hala niga wadin safar, mazina dooro din kan dunin, boro foyan yadin no iga te. Boro foyan mo agwanda day makan iga te ki mataki da akan lalurar wadin kan doo iŋgay, iga kway ki mataki sambu kikway ka safar ki doo gahamo baano game da mazino yanayo kanduwa. Boro foyan mo safaro ga dayno iga daay, isi farga ŋda da daymo. Ima day hukuna suba ŋda suba ima day, ima day hunkuna suba ŋda suba ima day akan day igogi safari keki mazina se. <noise>